Lafo kokoa ny legioma biolojika satria sarotra kokoa ny fomba nambolena azy. <hesitation> Araka izay maha-biolojika azy izay an, dia tsy nampiasana singa simika izany izy an, ilay mampitombo haingana ny vokatra mampitsiry haingana ny vokatra. Fa tena tamin'ny fomba natoraly izany no nambolena azy ka noho izany an, dia <hesitation> betsaka ny <hesitation> ny chances mety hoe tsy ahavokatra an'ilay izy. Dia rehefa vokatra izany ilay izy an, mazava ho azy an, fa be ezaka tao an, sarotra be ny nahatonga an'iny an, dia izay no mahalafo azy. Iny koa anefany an, ara-pahasalamàna kokoa ka noho izay maha-ara-pahasalamàna azy izay izany an, dia lafo kokoa izy.